Kuygan idishni tozalash uchun men <hesitation> dastlab idishga suv va bir qoshiq pishirish sodasi yoki sirka qo'shib qaynatib olgan bo'lardim, so'ngra yumshoq cho'tka bilan uni yaxshilab tozalagan bo'lardim va shu tariqa uni <hesitation> osongina yuvushim mumkin bo'lardi.